<hesitation> fangara ira takawawa nawei titai'a kaforat. Sasaat tiwa mau'a beinum'a kurjaan lat'te la tei, mau dagi kau'a gitinggi'te nai fangara waitonugu'te loka ira, kabimana sasa jat'te loka. Ira'le fangara ira ninitata fangara ira ibobak naresi manasasa babis. Sabab ira mikau'a sobal kau'le sakata kapala'te lekaga fanga tifua, alea musti iluna nasuaili'te. fangara ira memang'a <hesitation> manasa nai'a <hesitation> nai'a musti nai tawei'a musti nai'a <hesitation> taka'i. Fangara <hesitation> nai'a manara bobak nai ninidi'ra. Nai niniwanu tana loka ira, fanga latila dadi ababis.